Iyoo niŋ nko tuloolu. tuloo siifaa siiyaata. bari tuloo, nte nŋa tuloo miŋ loŋ, muŋ ye a loŋ koee, a si hadamadiŋo maakoyi noo le. wo, a ye a tara sotoňaa fanaŋ maŋ i ee batandi wo ňaama. teŋ tuloo be wolu le kono. Teŋ tuloo, hani niŋ neo lemu, neo. nka a je moo ka a la wele kaadiroo taa. a ye a waasiwaasi, niŋ a ye pentiiroo bee bondi a bala, a ye tentuloo muu a baloo bee la. a ye a laandi tiloo to. i ye a loŋ a ka kandi le, saayiŋ i be a je la wo tuloo ka, wo neo ka wo tuloo miŋ ne. Niŋ wo ye wo ke wo ňaama. siiňaa kiliŋ, siiňaa fula. i ko wo weloo, a la katoo buka feeyaa. saayiŋ a ye nee jaara kenseŋo maakoyi daamiŋ niŋ i taata moolu yaa, a be muŋ ne kela wo la, fo ate wo fanaŋ meendi la? Wo mu tentuloo la, oo, beteyaa ti. Anduŋ wo ka soto nfaŋolu fee jaŋ ne to. Nbuka taa wo ňiniŋ naŋ dulaa doo to. Fo saayiŋ muŋ nka a je. moolu ka aniŋ ňiŋ tulu doolu jahasee ka a waafi kodoo hadumoo kanma la. Kantu tuloo, tulu wuleŋo doolu ka naanaŋ nna jaŋ. wolu nteŋ tulu wuleŋ ti. Wolu maŋ ke tulu wuleŋo ti. Mee tulu wuleŋo muŋ ye a loŋ ko i ye a boyindi nna ňiŋ faroo le kono jaŋ to. i ye a teŋo tabi jaŋ ne to, i ye a tulu boo jaŋ ne to, niŋ i ka wo domo, i ka kereyaa le. Teŋ ňaa tuloo fanaŋ be wo xaa le. Kaatu teŋ ňaa tuloo, puru i ye laa ko ate beteyaata le. niŋ i ka teŋ xaa tuloo domo. kiliyaa buka sabati i kono. Niŋ i maŋ laa wo la, i la dindiŋo ye a loŋ ko kaliyaa mesendiŋolu le be a kono. somodaa i ye tiya keroo dii a la a ye a ke a daa kono, a ye a ňimi. i ye a fo a ye kana a kunuŋ de, a ye a ňimi, aye a ňimi tentiŋ, a ye a, a ye a, a ye a boŋ. I ye a loŋ niŋ a ye miŋ ňimi a daa kono, i ye a loŋ a seeroo ka futa kono kono le somondaa wo ye a tara a maŋ feŋ domo foloo a seeroo ka futa kono kono le. Kaliiyaalu munnu bi jee. a, dindiw ňiŋ noŋ, hadamadiŋo la domofeŋ itelu ka tara wo le lamoyi la. I ka a nooroo moyi le, bayiri a nooroo ka futa jee le; a ka je le i bee wilita naŋ. Niŋ wo fenketa teŋ;i ye a, a ye a daa kuu. i ye tenkese tuloo ke kaasoo kono teŋ. i ye a dii a la. A ye a miŋ. niŋ a ye wo miŋ. wo luŋo faŋo, a kono be a bayi la le, bari niŋ a be a kono ye a bayi, kana sanba kabinee to de. a ke, a siindi poti sanburoo kono, walla i ye taa dulaa to, ite faŋo be a je la daamiŋ, i be a je la wo kaliyaalu, a ka munta i ye kuntuŋ kuntuŋ ne, parisiko wo tenbe maa, wo somondaa konkoo be i la, feŋ woo feŋ ne futata i ma, i ka wo goolu le. Saayiŋ niŋ a ye wo goolu, niŋ i ye wo goolu Wo mu telu la asiidoo le ti. A ka i kuntuŋ kuntuŋ ne. I be a je la a be a bee funtandi la. Wo mu teŋ ňaa tuloo la nafaa ti ntelu ye jaŋ. I si naa moyi doolu moyi i ko bari a moo kuloo fanaŋ feeyaandi. Nte de, nte maŋ wo suutee a bala ka a fo a se moo kuloo feeyaandi noo, i ko a ka i kuloo feeyaandi le finaalomaŋ niŋ i boyita. domondiŋ reki, i ka kati, hani. Teŋ ňaa tuloo meeta domoo la. Itelu mu tuloolu le tinbulu jaŋ munnu ye a loŋ ko i be njaara la le. I diiyaata le. i ka jaararoo fanaŋ ke. Ninsi tuloo be wo lellu kono. ninsi tuloo be wolu le kono, tio tuloo be wo lelu kono. Jaŋ, moo ka tio fajindi le fo a ye tuloo soto, baamaa ka tiya, tiya duuraŋo fajindi, a ye a, a ye tuloo bondi jee to muŋ. Ye a loŋ i si naa, fo i si maafeŋ doo fanaa tabi noo wo la. itelu lemu tuloo ti kabiriwnna tiya tuloo nbuka a soto ka a domo jaŋ reki, nfoota tulu betoolu la parisiko saayiŋ ňiŋ duwiliinoolu minnu ka naa. moo kiliŋ maŋ a loŋ wolu mu feŋ, feŋ jumaa le ti, parisiko nuŋ to, duwiliinoo saŋ taŋ kaati dimaasi, a be looriŋ, a maŋ sinbi. Bari bii i ka duwiliinoo je le i ka a sinbindi komi, i ka a yeelundi komi ko i ka, i ka tentuloo yeelundi nuŋ ňaamiŋ. muŋ ne keta? Wo muŋ siifaa le ti. Nte nŋa ňiŋ tuloolu munnu fo i ye teŋ. wolu lemu tuloolu ti, nte nna jeeroo to aniŋ nna korosiroo aniŋ nna kalamutaroo to, nfaŋo bala, munnu kahadamadiŋo maakoyi noo fo i se i mee. Mee de a be ala le bulu, ala le ka lanňiniŋ a la. bari bituŋ. ee, hani niŋ maŋ mee. bari kereyaa i faŋo ka wo meendi noo i faŋo bala le. Nŋa wo le loŋ. ňiŋ tuloolu la karoo la.